मैं कुम्ब मेला में जाने कर रही थी मैं देख रही कि मारे तुलसी मातान मारे समी पत्र नभील पत्र मैं सब लगाई रही ती सुकी जाए तो काई। करूँ मैं उसे कोई रही कि मारे पास <hesitation> मारे पोले भाबी। से रहे ती मारे तुलसी में कोई कि भाबी मैं तो जाने बाज रही कुम्ब। मातान तो भाबी कोई कि वारू वारू तो तो गुणवारू कर रही तो। गुणवारू काम जाने चाहें ता मैं भाबी से कोई रही कि भाबी पानी नाख। दीजेीर चाईद पोले टॉंक कीर ही ते टॉंक की मारू पानी रहे ते तू पानी। इनरा में रेडदीजे तो मारा तोसे मातान मारे जब ये गीच है वोन लगाईला। पेड़ पोदा ते सुकेने ते कोहे के हारू मैं लगाईला पाने नाग गीस।